Mebjpj dj mebenya m'ankasa me hjnkafo kyjn dj mebenya m'ankasa m'edziban noafo sinatsir nye dj, obi a cbcnoa me edziban no, munnkotum m'aggye no edzi dj sj onya ctan bi ma me a obotum dze owu dur egu m'edziban mu ma meedzi ewu na mbom dze hjn dze sj biribi rekesi a, metse mu bi ntsi ma obesi biara mubohu ma crokc.